Cara kerja kertas ia pake bahan ba'uk no cara tataon na sederhana. Bahan baku tao kertas ia pake bahan ai no bahan serat no pengolahan bahan kimia no, kasih pisau serat air, o elo bisa tao kertasan, no lo kertas.